افضل اني اخرج مع صحابي اشوفهم وننزل سوى نشرب عصير او ناكل حاجة وبيكون وقت ممتع جدا بصراحة اني اشوف صحابي واتعامل معهم ونهزر وكل الكلام دا طبعا وممكن برضو اني اسافر في اي مكان أو اجرب تجربة جديدة